I will choose I will choose rice I choose tea and bread. why I choose rice, rice la our stable food. you know am a liberia man I eat all ley food I na eat rice I can't feel satisfy and then ley ley tea I can I like drinking my tea too I like tea business because ley tea when I drink la tea a can take away ley gas from my system or when I drink la tea I can feel strong until I can be able to find rice to eat.